Enyondo yikathoka erilhusya omusumali womwarubahu, wukahamba amenu wayu iwathekawomwamusumali neryu ekyawukakolha wukathimbaya so wukawunemuthimbya iwabya iwunemukolhawuthi iwunemukakya omusumali olya. So omusumali oyu atholere inalwamu wamakolesya amani so ekyawukakolha wukakolesaya amani iwathimbya iwunemukyihayu iwathimbya iwunemukyihayu so neryu omusumali akalwa omwarubahu.